Mido nana beldum fijugo tamre be sobiraabe am ha babal fijugo ngam do vela am ha nder yonki am dembo bandu am do jarta masin.